<hesitation> béé baá yá sɩ telefóoniiyá ɛɛɛɩ telefóoni dzɛ kpínɛ tʋtʋbíbɔ pópórópóó bʋrʋ ŋsɩmɔɔ, ŋñ yála ka dɔkʋ bɩ vanɔɔmɛ, ayéé tɔɔ ŋsɩ tébirilɔ kakaá baa tɩníya tébirilɔ káná ró wɛ. <hesitation> baá yá álámɩná kalɔɔ wá, too ŋñ mɔsí kpínɛ bʋrʋ baá yá bɩ sɩ kíiti ka dʋ bʋmɛ, too kíiti ká mɛɛ baá fɛnɩ nɔñba karɩ ká kaá ŋŋyɛa na tʋmʋrɛ, na bá fɛnɩ nɔñba ká, kánáá ŋñyɛna tʋmʋrɛ kóoyɛ. Ñŋsɩ ŋʋrʋ bisí nɩ sɩ maá gɛ sɩ má maá mí ŋ támʋŋɛ na wóto, telefóoni, nɔñba kánáá ŋñ mɔsɩ ka fɛɩ ñ fɛyá í, ñŋsɩ ɔ gníkɩ ka lɔ bʋ ɔyáa, bʋʋ kɔní kíríkírí yá ŋdzaá, bʋtɛɛ ŋʋrʋ dzaá bɔɔ, ná dzaá bʋʋ kɔní. Ññ mɔsɩ aloó! Tɔɔ wáánɩ! Sɩ ɩíŋ! Mʋ waanɩí yá. Ŋnáa? Tɔɔ mɩnɛɛ telefóoni yá, mɩnɛɛ telefóoni tʋmʋrɛ valáá dzɛ. Amá too ka tʋmʋrɛ dí, <hesitation> bʋʋ bisí ná ró ñ dʋ ŋtɩtɩŋɛ biina bʋmɛ, ŋñ dʋ biina, bʋnáá dɩí yá sɩ keredíii dzɛ. Ñ dʋwá biina bʋ mɔ biina ŋáa yelé ŋñ yála ka mʋrʋ náá, náá yála ka ya ka mʋrʋ ná ŋʋrʋ. Ŋnáa? Ŋɔɔ nɔñbaá wáana ŋdzaá tɛlɩ náróó yála ka ya ŋʋ tʋna ró ka mʋrʋ ná ɩ tɛfɛ telefóonii sɔkɔwá mɔɔ, ñŋsɩ álámɩná lɔ nɔñba tá ŋdzaá, ŋtáa yála ka yaí ɔɔ, ŋñ yála ka gníka yaí ɔɔ, amá ŋñ yála ka gníkí-gníkí- gníkí. Faala mɔɔ ññ ya mɛɛ bʋʋ yála kala kaa ya ŋʋrʋ amá bʋtɛɛ ŋɔɔ ñ dzɩñŋá bɔɔ. Mɩnɛɛ telefóoni káná, mɩnɛɛ káná tʋmʋrɛ wɛɛdzɛ. Kaá kpina dʋ dí yálá dí yɛ dɩí mí dɔŋɔ támʋŋɛ, ñŋsɩ ŋŋfávú ŋʋrʋ wɛ gána naŋdziriá beenɛɛ, lɔ ná wɛ tógó, ŋñ yála ka ya ŋʋ tʋna, ñ yáa ŋʋ tʋna, ññ fɔsíɩ, ññ síɩ, ññ wɛ síɩ ɩ dzaá bʋlɔ nɩ tʋmaná nɩ séé bʋwɛ bʋʋ valá? Ññ mɩ ŋʋ tʋna támʋŋɛ, ŋnáa? Telefóoni aŋfaaníí dzɛ, bʋ yelé bíɩ ŋsɩ báa aŋʋ lɔ ŋ wɛná telefóoni, bʋ bisí ŋ dzɩŋ ka dɔkʋtɔ, ka dzɩŋ séé baá loó kɛ, ka dzɩŋ sáa aŋkɛ mɛɛ ka wɛná slɩbáríka, sáa aŋkɛ mɛɛ katá kaá gɛ ká yɛ ná alɩbáríka telefóoni tɔmɔɔ wɛ.